To ma tap mii atobo ma egya mase we mase teka mi owe ke ove we ke edɛ idɛ mase son no okpɛ ma son ma je matap ada ma tap aya ma-ma tap atoboma ma wak asu idɛ mase egya sa yike kata sa yike ejut so yike orayuwa ma dom ba doba mu ba eti kpa ba eset ede ana so weno so wena amsani ko ezesi ba so egya mase tɛka mino mase son maje-maje awe etima maje ma kpo ma lero okobo mase ko ma emu mu owɛ sak koma mu set muso yike atobo muso yike ambe adamu ba muwe mu gyap oŋɛ shine ma son maje ma kpa eti ma eti kɔpota ma ma ko amfibi ma a set yu de ke do har oshe ba eti kpa ba edɛ mu ko eti mu kpa amfibi muso-musoko mu je-je gyap awa dɛn cu aje muso cu sese ambe ada mu sese embe aya mu

So kami oshede ma ba da aŋa ma ba ma gya enke gya ma-ma soso do mase zek ma-ma zek ede ma lalo ma doka mai ma lalo ge ma ama de ko-ko esha emɛk mase soso ma-ma zek ma je eke agaje ma bi-bi je de su bave bise sa kpana bi ba ove ko so akpa kori dok ede mii son ede mii son no kpe misa kpa eti ba mii sana kpe egya ba deke alose alo ma suŋ mii atoboma so we ke ze ba domi so yika mii ko ezasi ba ma suŋ mii ason a kpe eti ede su kamata so dat odyoŋ afaŋ wa sha mii wa-wa je mii lada ko mii ma mii go dadi ke ma suŋ mii na afaŋ <hesitation>